bio simɛ namɛ anniversaire ri <hesitation> yani ni anniversaire ci tu invɛ wa'a carte d'invitation na anɛ bani anɛ bani coza na <hesitation> nupɛ jenu matomi invitation vanzo wa don toni domɛ wa'a jiwɛ ni watinɛ wama miyɛ seize heure amuwe anupɛ mimi place si baya ji ba'i mana tonupɛ mami plat plat de brochette ma boisson ayan music dɛwa miwa do'uwa wati'i ju awa uwan wa gateau anupɛ cɛ nuwonu nɛ'i a fin yan a boisson nɛho nasona voila an remercier ba c'est comme ça